Pi fari l'ambùrghiri, tantu p'accuminciari, ci voli la carni. Pi èssiri precisu: lu capuliatu. Lu capuliatu è carni macinata. Pi fari lu capuliatu, ci voli nfilari la carni sana nta lu tritatuttu e lu jocu è fattu. Lu capuliatu è carni macinata chi si po travagghiari cu li manu pi furmari purpetti o l'ambùrgheri <noise> chi nun sunnu na specialità tipicamenti siciliana. A parti di la carni, si ci po mèttiri sali, spezi, pitrusinu, furmaggiu e tuttu chiddu chi si voli. Puru nta lu menzu ci po mèttiri chiddu chi voi. A mia mi piàcinu l'ambùrghiri cu lu prosciuttu e un pocu di furmaggiu. E pi jinchirmi 'a panza, havi a pisari almenu centuttanta, ducentu grammi. <noise> Si sunnu chiù nichi, <noise> iu <noise> restu dijunu. Lu sapemu tutti chi lu capuliatu è un tipu di carni ca ti squagghia 'n vucca. Sì, l'ambùrgheri mi piàcinu; ma chiossai mi piaci na bedda fedda di carni arrustuta! <noise>